Fomba fitan̈any raha andranomasin̈y raha man̈anin̈y an̈aty ranomasin̈y àby io zen̈y. <hesitation> Karà ty, sarotsarotro edy fivolan̈ana izy fa amin’ny alalan’ny resaka tany pitran-drô ndraiky tany fidokoan-drô fo zen̈y. Bòakaio rô zen̈y miaro zen̈y irô ami-rô fahavalon-drô àby io, man̈amia, han̈iny aviô mifilitirỳ ran̈o koa zen̈y ran̈o mandeha aminazy ao.